ଡେନ୍ମାର୍କ ଏକୋ ସମଯରେ ସକ୍ତିସାଲୀ ଵାଇକିଂଗ ସାମରାଜ୍ଯୋ ଥିଲା। ଆହାଠୂ ଏଗର୍ମ ସତାପଦୀ ପର ଜନ୍ତୋ ଡେନ୍ମାର୍କ ଏକୋ ସକ୍ତିସାଲୀ। ଵାଇକିଂଗ ରାଜ୍ଯୋ ଥିଲା ଚେଉଂଠୀ ଵାଇକିଂଗ ଚୁଧ୍ଧା ମନେ ଯୂରୋପର। ଅନନେ କୋ ଅଂକ୍ଷଵ ଉପରେ <hesitation> ଆକ୍ରମନ କରୀ। ଥିଲେ ଏବଂଗ ଅଧିପତ୍ଯ ସ୍ଥାପନ କରୀ ଥିଲେ। ଦସମ ସତାପଦୀରେ। କିଂଗ ହରଲ ବ୍ଲୂଟୂଥ ଡେନ୍ମାର୍କ କୋ ଏକ ସଂଜୁକ୍ତ ରାଜ୍ଯୋରେ। ପରିଵର୍ତନ କରୀ ଥିଲେ ଏବଂଗ କ୍ରିଷ୍ଟିଯାନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରୀ ଥିଲେ।